tan yimi mɛ se mɛma le ho mu'ɛn an vɛ vunu an sin pinpiyan tete pinpiyan tete mu su'anni amɛ vɛ otɛli abe oyi lo ho mu'ɛn o we lafiya matete ma'an mi sɛ'o sunuwo sunuwo ho pinpiyan tete ɲan o ma ji ho a vɛ obɛ mabe le